Ny asa tena tsara amiko dia asa mahavelona. Tsy manao ratsy ny hafa na hoe mangalatra fa mandeha amin'ny fahamarinana. Ary ihany koa asa ahatsapako hoe sambatra aho, fa tsy hoe andevo aho miasa. De eo ihany koa hoe asa mitereka fifaliana sy miteraka fahombiazana ho anà sy ny manodidina anà.